Konene konene movero roverotaka lada jendwara chibujiji imani nchimba yukunjua. Jendre boya kwanza saka ndake chifero moto. Chena ndro wazo kwanza kusukotoro au kunanvera kira kichi kirina kiramoto. Kukoye kukweche okanjamura kwanza. Irakarani osokavero karara kankamera sana kwa sababu erenchigwene okocha. Arafu nakabere sakandra kono kunakamodokayo, omanayu oke- oke muzure onoa sibitari adenua. Maisha anevo boha kunira tena. Onana tamikira antu ayekufusu kamira, cha kwanza shendre boya, kwanza koyenda dadesakano konini kare kendereya ahadensa kokoroni modonowa. au sakekenko cha checheoza kerere sakono. Kwakitengo tereko vikienyejeneroza kukera esakano, aranyingi simba maa sana mu sibitari tu. Zunumbhe natumama kusu mume waye.